Qiyinchiliklar shaxsiy o'sish va <hesitation> baxtni qadrlashga albatta yordam beradi. Baxtga erishish uchun mehnat va shuningdek sa'y-harakat talab qilinishi <hesitation> albatta odatiy hol.